Aunapepetia nalo raremasodina umado taupe enjoimua ela kaina elaia sarere umadia ia, la sandei ia ela <noise> kainiu ine pa tu atoro, au amaamalo pa iru atorodia, auna tu pe atoroisala ena taimua tada lalaoedato umado sam na dei taupe amela pekoia umado auna taim magaela nalto tapola arialoa. Ala pa pekoia umado auna taim mageala soma, nalo, inau walai ai apara sarere umado nakae peko somaia na sadialaia, taim elai nalo umado papara gore para patalo pa totorue papara patalo pa totorue u raremai sodina auna sosobi ela pa sosobi atoro, palao, lao atoro ela kain tobola ela taimu atoria, are a taim amini ari sosobi ela kain mode taim kiki pa tusau palo lao, palo akamanuisau ela kain taimua, lao mata iniampa aniue paniu, raremaisodina patu akamansou are ea taim ua taupe kaisi paka mimisieu moto auna taimna lobusaumi patua kaman sau. Au patalo para lolo ni sau tu lolobususau, rumai pa anieu papara taim ia taim atoro pe lao, lao, lao apara raiai umado tapa tuisau ela patu magemage aisau, waka paka alo taupe waka, patalo taupa alo somala mato in amini, pa manabu taulo, pa tuisau, papara taim auna taim lolobusuai taupe lau taupe waka taupa tu waka mansau nalo mageala aniani pa anueu. Paparataim ela manabu taim, elai patuisau paparataim ia sande, nale satade, ela taupe tu nalo parataim ba tuatoro iso. Auna tu italae taupe tuisau paua pa kaniegu. Parataim pa aniani osa siampa kaisi pana, sai siam pa aloa, ela kaintaimu nalo patu wakanso ini patalo umado sosoloai dipa lao sadiama, pakakaisieu pa anieu, nalo mageala dipa mamatedia, are tapelo lao, lao, lao, lao paparataim tape aikala umado pa tu akamanu sau, auna taim soma tape mata nato auna palo auna wakapa alo tauna. Ia paparataim topo tu sia auna alo ana taim atoro tape matate ela pa anieuasa pa tuisau pa akamanuisau umado ida siamela paka kakaisia pakaba bakaya patu pa mamansau nauna aniani asa pe laoisala, laoisada, taupe tuisau patu aka manu, patu aueu paua ke ina eh kae tu-usagu, ela pa tu atoroisau paka aru lao, auna tu, pe atoroi sala ppa tu mage mage ai sau, akomala madou ini patalo rausu dipalo matate rausu ena. Alona tu ela enalo sosola dapa pekoia, tu eh talapa tu akamanu. Taupa eh umad elae paka pepeko paua a. Inau kaina ena taimua tagu tusaguto manubu saguto, agunataim nami kae ani atoro, kae manabu atoro, kae tu atoro isagu, agu waka kiki mata kaka alo, enelegu dipa manabu, tuagu dipa manabu.